Fomba fikarakarana zaridaigna, zaridaigna moko na araka fahafantarako anany dia roy karazagny: misy zaridaigna dia folera maniry agnatiny akeo, misy ndraika koa zaridaigna dia agnana nampaniriana agnatiny akeo karazana legima, dia fikarakarana ananjy arô dia sotra foana, alàna i ahi-drasy aminanzy a dia tondrahana matetika izy mba ho vagnona.